<noise> Karazan̈a sôsy haiko ndraiky zen̈y karà sôsy tômaty, sôsy vinaigiraity, sôsy bilansy, <hesitation> sôsy miaro episy àby ren̈y zay zen̈y.